Мошинҳои ёрии таъҷилӣ, ки бо номи мошинҳои “скорая помощь” низ маъруфанд, яке аз унсурҳои калиди системаи тандурустӣ ба ҳисоб мераванд. Онҳо барои расонидани кӯмаки авалия дар ҳолатҳои фавқулодда пешбинӣ шудаанд ва нақши ҳалкунанда дар таъмини расониши саривақтии кӯмаки тиббӣ ба беморхона доранд. Ин мошинҳо бо таҷҳизоти муосири тиббӣ ва мутахассисони махсус, аз ҷумла парамедикҳо ва табибони таъҷилӣ, муҷаҳҳаз мебошанд. Вазифаи онҳо танҳо интиқоли беморон нест, балки расонидани ёрии аввалияи тиббӣ, назорати ҳолати бемор ва омодасозии ӯ барои табобати минбаъда низ дар бар мегирад. Дар ҳолатҳои фоҷиавӣ, садамаҳо ва бемориҳои шадид, мошинҳои ёрии таъҷилӣ ба таври фаврӣ воку <hesitation> нишон медиҳанд ва ҳамчун нуқтаи аввалини ирсоли кӯмак фаъолият мекунанд. Онҳо бо чораҳои фаврии тиббӣ метавонанд хатари марг ё осеби ҷиддиро коҳиш диҳанд. Мо бояд дарк кунем, ки мошинҳои ёрии таъҷилӣ танҳо воситаи нақлиёт нестанд онҳо як ҷузъи муҳими системаи наҷоти инсонӣ мебошанд.